mi̱ sho̱ shi̱n tu̱m, <noise> naki̱n ne̱ me̱ mi̱ sho̱ shi̱n tu̱m, a kamne̱ tu̱m me̱ nang bu̱u̱r she̱ nai a kam ne̱ tu̱m me̱ fa tu̱ <hesitation> -mi̱ mam nyanku̱m me̱ yu̱ru̱m. mi̱ mam yu̱ru̱m ne̱ du̱re̱ me̱ wani maa naki̱n, mi wani̱ sho̱ tu̱m. a tum mi wani sho̱ she̱l dangkme̱, tu̱ nta sham, na mo̱ddo̱ na shangu̱m na shinkafa mi̱ sho̱ shi̱n tum nakin neme mi shuwo shi̱n tum a kam ne̱ tum me̱ nang bu̱u̱r she̱ nai me̱ shuwo tu mi nan buur she, me shuwo̱ kwendele̱ na sham na mo̱ddo̱ na shangu̱m na kwendele na nyadawe̱ mi mi̱ye̱ a kamshin, mi̱ maam yu̱ram ne dur bu̱le̱me̱, mi miye̱ a kam shin mi yi̱karru̱m nu̱bu̱ lamke̱l yyi̱karikar ki̱ne̱. mi a kam shin mi duwo mi nyiye̱ na nu̱bu̱ bunu̱m maa she̱ na nubu mandi̱ shiire̱, mi ma na kin na- naki̱n ne kwan ne̱ me na- na tuu mi faa shi a tume. tum we yikar kelme nai, tum wani nyiye kel me barka wu barka she nti bu a dure me mi mu shuwo she har na nubu̱ mi nyiye shi̱ a kam shin nan bu̱u̱re̱ nan bu̱u̱re̱ tuu mi shuwo she̱ she tum- tum nwe na barka, kar duro̱ shuwo tum e, nakin ne she nyo̱k- yo̱k naki̱n ne- we̱l- we̱l battile ko nunge i nyi yi- nibi yi albashi a dur shin o, a dure tum mu yi̱kar yi̱kar dʉro̱ mun kuwo mu yikar de, mu yi̱kar yikan mun kuwo na bunum e mu yikar yikar duro nkol bwe yung a loo yin, mu tem- tem ka nyin di mu nyiye̱ na duro̱. boro buti̱ maa she̱, mu̱ nyiye nyiye a kan ne to mum miye a kam ne̱ she̱ll bo̱ro̱, mu nyiye na duro̱ mu̱ kuwo shi kwaan she̱ din kati e yikar ki ne naki̱n ne̱ tum wu mi maa she nunde she nai wu <noise> tu̱b ni̱bi̱ kuwo̱ shi so, tum nan ku̱nku̱ ntu nshe̱ l nubu nu̱bu̱ yi kel kinan ba Albashi tum nwe̱ na nu̱nde̱l barka nai a kam shi̱n barka wu kamne̱ <noise> kam ne. kamni sho̱kel tume kar na milel mo min ye de, tun min kun a bile̱ nyin e mim maa she̱ni̱ e̱, mi- min yaa bu a fi che̱bki̱n amma tu min yo̱ di̱r di shi̱ e̱, ntu̱m wu mi shuwo̱ she tu̱m ko mi shuwo sho̱ tum we- we yikar kelme a nunde nai, a nunde nai nang wu̱ min kiye nshu de di shi tu̱u̱ tum maa she ken dire yoo dir so shiso shi maa shin koma da, kwaan ne ne nnu̱ngu̱r ye bu na maa kin neme nnu̱ngu̱r ye bu ma koma. mi maa shin tuu- tuu a <noise> kan ni barkal tume tu min ta a tume dishi tu̱u̱ mi nang buur she, nang wu min kiye de, dishi wu mi yi̱kar kel duro duro min kuwo mi yi kar yi̱kar de na nakin ne shuwo kel tum tum nwe na barka, min maa nyala mi so, nibi shuwo tum, na ka ma mu- mu maa shin nakin ne Albashi di Amma di̱kti̱ tum we kam shin. na mun- na- a kam ne tum wu mu shuwo she̱, mu kuwo shi nbul nin bu mun lam ma koma di. mu yang wmi dikkir a kamme maa koma amma tung ne faa shi, ntum wu wman shiwo de. an durmu miyentuu muntaa a tume, fono mu taci um koma dishi. na mun tacci koma di shi di, mu yag yikar dure̱ mo̱ dishi̱, a mu yika dure mo dishi̱ di, mu yikar ti ubu mu̱ kuwe a gyafur e mo aag wu mi kiye de to, tum nwe na barka a kamshi dishi nyala mi maa shi mi so, shuwo tum nwe̱ a barka, dure daku̱m she a di fa a kwekel mo̱ di̱, nnang bu̱u̱r she, ka mun de̱ so lil tum mun yatin ar koma, ya mun yatin an koma, ya mun miye di duro̱n tem de, din faa barkal mo. bure̱ yang dakum du̱ro̱ yang na ya yang miye shi miye de di, du̱ro̱ yar nmi̱ye te̱m- te̱m de̱, a di daku̱m di di faa barka. barka ko̱ro, an chang ne du̱ro̱ nshuwo tum e̱ wu̱. tum wu ko̱ miye̱ shi̱ mi son shuwtum o, dishi̱ nakin ne me wu min kun min faa kakan bulnye maa she̱ kuma kakan bulnye nye maa she̱ kuma kakan nbu̱l nye̱ di shi tuu ndib yum kar na durum e me̱ nbul to kor kining nyiye, minanag bu mi̱ nan shin buure tum. mi manke̱ na ke shi komo, mir nmaa bu chob kin ne̱ kiye̱ takirta Amma mi̱n yo̱o̱ dir na ka na tum wu mi buwe she̱ tum wu̱ mi shuwo she. nme̱ ngyala mi̱ so̱ to, na ma mu di̱akini, tab de buti mu so̱ sai mu̱n fa naki̱n kan nakin ne buttile di amma yo̱o̱ di̱r na mu̱ so̱, na mu̱n kona mun nyiye̱ dure̱ mo̱ mu̱n nyiye kwar ne̱ modi, mu yang faa barka a kam ne̱ shuwo̱ keltu̱m mi faam she̱ll yuu dure mo, kar tuu yang bi̱yo̱ ko, yang faa kel mo̱ mu yang yau dure̱ mo̱ na nakinne̱ tu̱m